Ku maq olnuq viimäne inemine maailma pääl, sis ma arva, et ma tennüq nii pall'o asju midä ma olõ tahtuq tetäq, aga ku mul saanuq kõik na as'aq tettüs, sis ma lihtsält uutnuq surma. Ja ma arva, et ma koolnuq peris ruttu ärq, selle et midä ma söönüq?